gaskiya min mi buri yikki bewa gam ko wadi bewa min ko ummi mima mi don ndura be'i bewa hanga ko nanmi beldum mun bewa hanjn ndurgol mun wala bone e min pullo nder gelle amma fa lalle nagge beldum amma bewa ko wadi gidumi dum min e dai- dai sembe am dai- dai pullaku am ngu nder gelle bewa mdurgol mun wala bone san nan bo mi wadai dai- dai sembe am mi warai mi ndura dum e rimana yam bikkon mi ndura damdi din wala ndurgol wala matsala bone san nan e lokaci ngimmi ndurgol do to mi hebi e ganmi awa hudu zuwa uku to be'i am hari san nan bo mi wawai mi wadani bafe mi wartida na di to amma nagge ko nbalu dum ndurnata dum na non hude wa'i a'a mi itti bafe a'a mi waddi gene sai dai dole sai a hauti sa'i wurtaki bawo gelle sai a nduri dum hanjum yidi hakkilaneki to amma bewa ko ngirrumi dum hanum bewa am jon mi wawai tunda ai ndiyam fi wurtatako wuro sai dai mi wadda bafe mi wadda gene mi wadai ka hokkuki dum to amma fa gaskiya min mi buri yikki bewa gam ko wadi bewa min ko ummi mi ma mi don ndura be'i bewa hanga ko nanmi beldum mun bewa hanjn ndurgol mun wala bone e min pullo nder gelle amma fa lalle nagge beldum amma bewa ko wadi gidumi dum min e dai- dai sembe am dai- dai pullaku am ngu nder gelle bewa mdurgol mun wala bone sannan bo mi wadai dai- dai sembe am mi warai mi ndura dum e rimana yam bikkon mi ndura damdi din wala ndurgol wala matsala bone san nan e lokaci ngimmi ndurgol do to mi hebi e ganmi awa hudu zuwa uku to be'i am hari san nan bo mi wawai mi wadani bafe mi wartida na di to amma nagge ko nbalu dum ndurnata dum na non hude wa'i a'a mi itti bafe a'a mi waddi gene sai dai dole sai a hauti sa'i wurtaki bawo gelle sai a nduri dum hanjum yidi hakkilaneki to amma bewa ko ngirrumi dum hanum bewa am jon mi wawai tunda ai ndiyam fi wurtatako wuro sai dai mi wadda bafe mi wadda gene mi wadai ka hokkuki dum to amma fa jode nder gelle ma wattako dole sai mi hoti bawo gelle ko bo mi yi'a ma uwa uba mi hauti na'i to wala no mi jodoro nder gelle dole sai yasi hanjum min mi adandi hage ko gidirmi bewa hanga wala bone ndurgol san nan bo dum juroto bone hanjum san nan bo bewa don bo bin deden gelle ba dum bi'ai mi yarnata yam bone amma muddin mi don yasi wala no mi ndurira be'i zalla amma min kam e ra'ayi am newa nga burani yam gam daliliji am diddin sauki majum ndarai mi san nan bo mi wadaj bukata am e lokacire wore to hanjum mgidir mi ko shafi bewa wala bone ndurgol san nan bo newa rimani yam ko shafi damdi mi umminai dum har mi sora dum mi faddata shede sosai ndurgol maji bano bi"ai mi e hiro am ndurgol maji butu ta yi'i dum ummake do dun hebi lebbi ni mi hebi bale mi hebi leyol am buhu go'o dum humawo am to mi hauti ndiri dum sai gi'a lokacire wore dum ummake to amma fa njaudiri hanga dole sai a yari bone maji sai a loti sai a nassi dum doidi sai a habbi dum sai a kaza amma to bewa bo difu wala di jon mi wawai damdi am to di heuti dum entidi daga don to miyi mi hammatadima to miyi mi faddantadi ko nangani dubu sappo ma kai dubu joyi to miyi mi faddata ma de gadai di yahai bo bimi hebai shede mari san nan min pullo nakowa chamta balu wawai mi chama bewa mi chamta balu to go'olma san nan bo to mi wari mi hebi mingel domma mi wawai mi hirsa bewa tunda min chamta bali to kowa no yanayi pullaku mudum gwantiri min e fulbe amin e yanki amin minon musamman ma meam mindumme ndurgol be'i yarnata min bone amma ndurgol ko shafi bali ko shafi na'i to fa dum dum won bone to min gaskiya min kam mi buri yikki mi heba bewa to mi hebi be'i am ko nangani joyi ko jego'o to mi hebi iriri bewa fu to dum jabi neddo bewa rimante bikkon didon to ta won inniraji ma ko nangai joyi to fa a hebi ko nangani ta hebi to dungu di rimante to shekaradi rimante to to di rimante an kam a wodi a hebi damdi a hebihoggo kam ummake hoggo nder gelle amma fulbe nder gelle da fulbeyasi ba to hanjum dum wala dawainiya san nan bo to mi wari nde wuro am mi wari mi hebi tampurare am gongel mi yi bano no bimi har dungu timma na he mi wurtake mi ndurowi badaki mi wawai to mi wurtake binbi mi yahai mi tacha ware bafe wonde sai mi wadda sai mi hokka be'i am ai mi dilla janginki am to amma fa to mbalu marmi ko nangani joyi ko jego'o balu chamta bafe gaskiya sai dai gene ma fotaka jogo balu dole sai a yari dum ndurgol to e lokacidi didum jangumi bawo nomi hautira dum dole sai mi hauti bewa gam buraniyam sauki bewa wala e jahai mi mi bewa na sai mi yari bone dum dungu da ma bone dabba ko andi dabba won bone e gondudo e naieh gondudo eh baluma dunguwon bone shedu bo dabba yarni ma bon sai to wala ndiyam fellere den amma to dai wodi ndiyam eh fellere den to a wala matsala donkam muddin a wawai pissa bewa mada a wawai pissa balu mada a wawai pissa nagge mada ge dilla mage musamman irin fellere min goni min godi kade di turo da dabbaji mada ko a ndurayi to di jahadimema di ngarta amma fa e shedu amma fa eh dungu fa hanjum won gese to bo ko shafi gese to bewa buri wonnere to amma hanum fu dum hude dum hakkilana bano bimi hanum matsala mun sauki mun amma nbalu bo matsala mun duddun fa to min e bangare am mi buri yikki gaskiya ndurgol bewa gam bewa ga yarnata yam bone mi don nder gelle jodi to hanjum min gidirmi bewa